عشان تتعرف على أصحاب جدد في بلد جديد، ممكن تبدأ تشارك في فعاليات محلية أو تنضم لنادي يوافق اهتماماتك، مثل الرياضة أو دورات تعليمية. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي عشان تشوف مجموعات أهل البلد وتتواصل معاهم. خلي أسلوبك طيب ومنفتح عشان الناس تحب تتعرف عليك وتصير العلاقات سهلة وطبيعية.